ଇସଲିଏ ମେରେ ଅପ୍ପୋଟ କିଯା ଜିନା କରତା ହୈ। ଆପକୋ ଵ୍ଯାଖ୍ଯାନ କେ ଜିନା ନହୀଂ କରତା ହୈ। ଅପନେ ଅପନୀ ପ୍ରସ୍ଵାଦାର କୋ ବନା ଜାନା ଜାତୀ ହୈ। ଯହାଁ ଭୀ ନହୀଂ ତୋ କ୍ଯୋଂକି ଵୋ ଜାନା ଜାତା ହୈ।